اللغة العربية هي اللغة اللي أنا بقدر اتكلم بيها وأقدر أفهمها ولغة المصرية بردو اللي هي الشائعة أو الدارجه دي اللغات اللي أنا اتولدت واتعلمت بيها دي اللي أنا بقدر أتعامل بيها في الحياة اليومية وبقدر إن أنا اقرأ واتواصل بيها وبقدر أغني بيها وبقدر اتكلم مع الناس وتفهمني وأنا افهمهم وكده.